Edian obho ezira ho legha tan tan esiobho ani odo obho to dual tenabho ughol obedun obho pan. unute uru obho ara dien obho edi- ghan onyii pa edian olo ughol ighunan ighunan po edian olo tididi obho useghe gha na gologu hafuba afuba obho uteny tilebo pana ogun nela ha ughun ezahpa pighunan he nute anta kana kun azeghe pana okpooy ologh tapani ana oba aboon ana bobho obho ana usabho tidi dio bho useghe gha nighunan obho olo kezo bho edian anbobh pa anbobh obho nepida neio ipida kaalo ana ulogh. ana ulogh ena oh alogh enam oh, popa na loyh pa nan pana sughu rou baap obho ighuman inon edian olo <hesitation> ezoor hole ghani edian olo ughoh ilebo ilebo olo uba melo ana usa nile so ipa ne bila bha na usughuron pana ozu oloyhe ozu to zuon anuua obho besore pilebo parahi eghoor ne bagha teba kua ebani wiri wiriuiri nelo eedi iba ibehe poedi oseghe ilebo ipa bho ologh tan ogel or ologh to kpagh otobhori sibha no to bhori tabafu totuna Men olo ana udobhori pa- dio obaal adionabaal poghi ootol ibha ana utol ubele piiebo antaseghe zodi aham alagh oti pa ana ole ena odo ekoha pana oleedi amine non ediah olo opo pe diein ole ikagh ikpar ineghe adien obho ughoi onunu edian ipabho tesi bha bho okpo bho osa moblo ine kpar ikeya ididi obho aani uru unhn obho ohuuu obho po kaany obaar no obaar keto tulighi okun nelo hosa poghun, nelo ughun ubele noku nobho pologh abobh pologh anunu keto naar okun ezeegh kuto boll ologh ta pani <hesitation> anen an anen no kigha naso ero bho nanen holegha nedian ipabho obho anen ana ule pa aloor ohuna na dugh an bon eedi uloghu gha nedian anboon obho obughe no sagha ne dian olo eeh obroon ena kalo aru ne kara ghan pe kuahaan iha honoan ehan olo ughi ughigh eede anen ezo bho adila nobu ipa bho no sana onuhu. ohuru atehi hion olo ho mina osa sii bha ipa bho eede hole ghama. hosagha na adue obho ugha nai ikpaany idina